Waaw naka la ganaar di xàmmeem doomam yi ganaar moom num nee xàmmeem doomam bi loolu mayu yàlla la yàlla moo ko may loolu. Ganaar daf dee nen ganaar sax suy nen beneen beneen moromam su fay nen sax moom dafay xàmme nenam yi. Moom moom bu demee ba bóof sax nenam yi yu mu nen yooyu la dee toj dafay bañ laal neneen nenu jàmbur yi moom la ko yàlla may. Ganaar su ganaar su tojee noonu doomam yi dafay nekk comme xet moom su su ko nenee su ko nenee fifty five days mu bóof ko fifty five days mu toj après mu toj ko ci fifty five days boobu bu ko tojee ba pare noonu la comme xetam bi la yore xetu doomam la am noonu nag su amee lekk nii su gisee lu muy lekk te mu oo doomam yi doomam yi daw si lekk ko. Yeneen doom si bokk suñ ñëwee sax daf koy cof daf kou jéem a dàq moom bokku si comme mu wane mu wane ne moom juru ko doomam yi rek la di doomaam yi rek la xàmme te noonu la ko yàlla mayee tamit.